Uun onré une xuadatu xentau nexo'o yachi yexuu xhejen ngudu nduchin ta'a, ndañaxuu ñuu te nuchi nexuu, dajinixu kuduu ndajaxu kuduu kexun ndute ndakedu, naxuu yuchin tanga xhindavaxuu nuu kudu ñoxo ñoxo ndakucha ñun ñandakexu ñuu, kexu cebolla, ndakexu ajo jan ndanun koke ndakexu uun ndau mino ndo'o ndakexu ya'á ndakexu onatediko kexo'o ndon jan comida yachinga kuu yachinga ndavanro ndachinga atuchi kuachi atu nguadi ñon kuu che kuenka kuu kuanda ndon nduedon kua comida naninta jan navaxu.